<hesitation> וויזוי א שאוועל קען ארויסגראבן פון די ערד. די וועג וויזוי א שאוועל איז געמאכט איז אז ס'ווערט מער אזויווי א שפיץ פון אויבן- פון אינטן- גאנץ אינטן, און מ'שטעכט עס אריין אין די ערד קען מען אזוי צוביסלעך <hesitation> מ'ש- ווי מער מ'שטיפט אויף די ערד אלץ ווייעכער ווערט עס און אזוי קען מען ארויסגראבן ערד.